Sanga tao feta ngangegek ndia yang pertama ndia harus tao rencana yang hatoli fe'ek ta curiga terus tao tanggal no lokasi feta terus tao undangan terus kirim yang jelas untuk sebut bahwa ia adalah feta ngangegek setelah itu siap untuk dekorasi nana'ak ma gagoyang al.